Ioti nani chindoó naniti dava'a ve'eti xitakaati ye'eti nde'enijiiña xitakati ve'eti te ta yu'uaxiitati nyuuka yuunka diitati nchuuku. tika ndiaati lu'uliujayuunka xeejti yuuhka kayati yuuka ndi'aaja kadaddita esquina ve'e esquina nuuvííoli nyuuka nyuuka nyuuka kaanti mudijiaa nxíitoti.